نحب برشا نلعب الدومينو مع أصحابي، اللعبة فيها تنافس وحماس وكل واحد يحاول يسبق البقية ويركب الأحجار بطريقة ذكية، نجم نقول إننا نضحكو ونمزحو برشا خصوصًا وقت اللي حد فينا يعلق وما عندهموش حركة يلعبها، الدومينو تحتاج شوية تركيز وتفكير لكن فيها جو خفيف وممتع، كل مرة نلعبها تكون الأجواء حلوة.